að fjalla um leikritið kæra Jelena sem var frumsýnt í Borgarleikhúsinu á föstudag í leikstjórn Unnar

Stefánsdóttur og hingað er komin Brynhildur Björnsdóttir vertu velkomin takk fyrir kæra Jelena þetta er leikrit frá Sovétríkjunum var frumsýnt þar nítján hundruð og áttatíu eftir var bannað á sínum tíma en leyft aftur í

um allan heim sýnt hérna á Íslandi nítján hundruð níutíu og eitt sýning sem er sérstaklega eftirminnileg fyrir marga já ég sá þessa sýningu sjálf ég held að hún hafi verið sýnd að minnsta kosti hundrað og sjötíu sinnum fyrir fullu húsi og ég sá þessa sýningu og er eftirminnilegasta leiksýning sem ég hef séð þetta segir frá

er heima hjá sér

og fjórir nemendur banka upp á

en það hangir eitthvað á spýtunni og mikið uppgjör hún hún býr greinilega við þröngan kost þessi kennslukona og þau koma með svona allsnægtir inn í líf hennar þau koma með blóm og kampavín og og fallega fallega gjöf

og þau ná strax að brjóta niður einhverjar formlegar varnir vegna þess einfaldlega að hún er einmana og verður svo hrærð að fá þau í heimsókn og þess vegna

verður síðan raunverulega ætlun þeirra svo eða svo einhvern veginn

kemur manni á óvart og í rauninni í gegnum allt verkið er stöðugt verið að koma að áhorfandanum úr öllum áttum

og svona smám saman verið að taka í sundur samband þessara

ég segi þetta leikrit er svo dásamlegt heilafóður það er svo margt þetta er eitt best skrifaða leikrit

ofboðslega mikið kjöt á beinunum í texta

en hvernig fannst þér þessi uppsetning

mjög kraftmikil það er tekin sú ákvörðun að og staðfæra það

einhverjum óskilgreindum nútíma og þessari ákvörðun er mjög mikið fylgt eftir bæði í búningum og leikmynd og og í nöfnum persónanna sem eru öll íslenskuð nema nafn og ég er ekki alveg viss um að ég sé sammála þeirri ákvörðun vegna þess að mér finnst að ef gamli kennarinn þeirra en stendur ekki fyrir eitthvað ákveðið samfélag eða ákveðna samfélagsgerð eða ákveðin gildi þá verður

þessi valdabarátta á sviðinu veikari og kannski verður meira eins og einhver dæmisaga og þar af leiðandi geta áhorfendur fært sig fjær því sem er að gerast verkið er keyrt áfram af fjórum ungum leikurum Sigurði Þór Óskarssyni Aroni Má

Ólafssyni Haraldi Stefánssyni og Þuríði Blæ Jóhannsdóttur hvernig finnst þau standa sig mér finnst þau öll standa sig mjög vel Sigurður Þór er náttúrulega með langmesta

og hans hlutverk er líka að mörgu leyti kannski og fíkniefnum að bráð áður við sjáum það sjáum það bara gerast en er samt einhvern veginn heilsteyptasta persónan þegar upp er staðið nú Haraldur Ari er að mörgu leyti með kannski vandasamasta hlutverkið vegna þess að hans persóna er tækifærissinni sem í ber mesta ábyrgð vegna þess að ofbeldi viðgengst ekki nema gott fólk gott fólk sitji hjá eða taki taki þátt og og mér finnst hann ná ná vel að sýna þessa persónu þetta er kannski ólíkt því sem við höfum séð til hans undanfarið og mér finnst hann skila því með prýði já svo er það Aron Már sem leikur þarna valda sem er svolítið drifkrafturinn í atburðarásinni já

líkamlega hávaxinn og stór og og ber valdið mjög mikið með sér mér fannst hann ná því að verða bæði óþægilega andstyggilegur og óþægilega aðlaðandi á köflum en það kannski hefðu mátt vera meiri blæbrigði í hans hans

bindast að vissu leyti í kyni en Lilja er samt ekkert endilega með neinum í liði það kemur fljótt í ljós að hún er

býr við skort og hún vill gera hvað sem er til að komast úr þeim aðstæðum mér fannst Þuríður Blær alveg gera það einstaklega vel og ná fram bæði einlægni og tvöfeldni

einlægan og fallegan hátt í Jelena er mjög vandasamt hlutverk að leika vegna þess að hún

margs en þarf samt að vera persóna við erum vön að sjá Halldóru

mjög sterka bæði á sviði og af sviði í bara samfélagsumræðu og hún er gríðarlega gríðarlega sterk miðaldra kona og nú síðast bara í kona fer í stríð mér fannst og það er kannski vegna þess að

alls ekki vegna þess að við vitum að þeir eru stórkostlegir heldur meira bara kannski kannski þá mynd sem við höfum af henni eða þá sem við höfum um hana bara en áhrifamikið stykki mikið að tala um að lokinni sýningu já bara tvimælalaust ættu sem flestir að sjá þetta fólk er oft hrætt við að eyðileggja minningar þegar það

minningar um listviðburði en ég held að það sé bara mér fannst óskaplega gaman að koma aftur að þessari sýningu og ég held að ég myndi mæla með því að þeir sem nutu hennar á

sínum tíma skelli sér í leikhús kærar þakkir fyrir komuna Brynhildur Björnsdóttir það má lesa nánar um það sem Brynhildur hefur um sýninguna að segja á menningarvefnum ruvmenning punktur is en þættinum er lokið í kvöld verið þið